Sojakastõq ja meresuul ommaq nigu väega erineväq as'aq. Nii et ku ma säänest aasiaperätsembät süüki tii, ma kasuta tavalidsõlt tavalist suula ja sojakastõt, aga tõisi süükega kasuta meresuula ja tavalist suula.